Агар ман дар хонаи бо рӯҳҳои паранормалӣ баста мешудам, эҳсоси тарсу, танҳоӣ ва нороҳатӣ мебурдам. Ман кушиш мекардам бо онхо муошират Кунам, ва худро ором нигох дорам. Хусусан муҳим аст, ки асабӣ набошам ва фикрро равшан нигоҳ дорам, то шитоб накунам ва қарорҳои дуруст қабул кунам.